<hesitation> Fiantraikany zegny ami fiaraha monigna zao ai, <hesitation> ôlo monko kô fa salama ai, de <hesitation> mazava ho azy izy de afaka miasa, afaka mitady vôla de <hesitation> lasa tsaratsara zegny fiainagnananjy avakeo, de <hesitation> lasa mivoatra zegny le fiarahamonigny.